<hesitation> Fa- fiasanà ventilatera ndraika zany am'famoahana rivotra: izy io a raha misy tongony telo a, de raha misy tahony a, misy tahony lavalava eo amin'ny ohatra hoe ataoko hoe un mètre akeo, de misy a- helisy boribory agnatiny a de misy rakony helisy igny; de izy a- izy io a mandeha courant; de na mety koa misy izy io a chargena, de <hesitation> misy bouton-gno de ohatra hoe tianao moramora rivotra de ataonao un-gn'izy, tianao mafimafy a de ataonao trois na karahan'zany de zéro a famonoàna ananjy.